Este chiranila laxmanna' xmashena lon, segunchena mart, terserchena mierkw, nerak tap chena jueb, nerakaichina viern, nerak xopchina sabd, nerakachina domingw, narachikena la xman total lan gall.